<hesitation> kuña kú jan ché kuanxí ihón kuvaxi kuanxhí te já kú ñaña ñakú hi rapidó, nani kó tikó kó ko <hesitation> nre nani xité <hesitation> ulendó xhí kó ña kú tortuga ña kú uj <hesitation> nrekú inkotió jan <hesitation> n kunjá, kuanxhí yaxhí xhí yaxhí kueni kueni kuanxhí, kueni kueni kuan i iin kó nani kotéihó jan ti'ó ihó lento ihá uj. <hesitation>